म्हाका दिस्ता मी सकाळचो गूड नस्तो करपी नहूं किद्याक तार तोह आमका आता बारो दिस्तलो आनी त्यां टाइमेक आमका उर्झा दिस्तली मात मगे ता जीवाक खूप त्रास आनी आमका डायबिटीज आशी दुयस्ता जाव शकता। आनी समाज गूड नसलोलो नस्तो खल्लो जल्या तोह जीवाक खूप बारो आनी तुका तेचो कस्लोत वैत परिणाम जायना। आनी असलो नस्तों आमचा जीवाक कायम बारो।